. ékpéwó m̃kpóng ilúng ọ mi ami ne ñwán ami ikọg iwúo, <hesitation> ikọg iwúo anye awo ná nká mkpémá iká èkámbã itie adẽ nké tie, ñkpẽwõ nká úlõhõ itie ade áná nehé ne mbúbéhẽ aséké ñam mme àlákí inó ñyíén àkúk siápín ké itie ade? Ami ñyimé ami ìká, ké ènámbá itie moho nké nam nùbéhẽdẽ áná àkpóñ ìkán ami ilá ami mkpong ilúng nké síde ñtie dé nták adé awinám ná mmá íkitiè ki-ilúng ágwo nám ñùbẽhẽ nióngiké m̃kpọ se iwi-idùk ili ùfọk amike àlàmaná ikpõn ánwám nýieñ ami uama nam nkpo nnọ ùfọk ami, ne idém ami né ñtọ ami ne ekámi ne ntọ ekami ùkeñd, né mbin ag̱wo ifèn sikémé, inúng idia uduk ami alanungo inwam ñtàk ade akpenam ñká ilúng ágwo ñkésiók ntié ánye adé ké ákpón akán nùbéhẽ amí añúng ánọ akúk anye ahpon akán se ami m̃kpéhélé m̃kpényié.